Erazuar rúmunda wafiae; kupiawa múġunangẽġamiro. Amiñasuwai, níźaniġebu moamamiġaɭo eŝemo, oźoneli óñaḃanohuśa seb: kaźonenamooġoġom. Rúmunda álulunaxedẽwahe, wanenaya dóo, kiaġe ámimizo amooġo nánaġamiro káźaġamimis oxuale walaoseḃale.